Lai arī mūsu laikā zāle bij zaļāka, man patīk jaunatne. Un viņi domā, viņi satiekās, tas ir ļoti svarīgi, ka viņi satiekās.